एक हजार छट्काके संख्या गन्ना हे कह्लेसे सुरुमे हे जिरो, एक हजार, दुई हजार, तिन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छे हजार, सात हजार, आठ हजार, नौं हजार, दस हजार, गेरा हजार, बारा हजार, तेरा हजार, चौदा हजार, पन्द्रा हजार, सोह्रा हजार, सत्र हजार, अठारा हजार, उन्नाईस हजार, बिस हजार अस्ते कर्के आगे बढ्ती जाई।